<noise> <hesitation> Raha ny lôjy ndraiky, fômba fikararakaragna an'azy eh, ndraiky fandrahoagna an'azy, <hesitation> vôalohany alo izy avy bazary avy akany igny ndraiky tsimponigna kakany hely alohany mbo hiala le raha malotoloto amin'azy, de igny amin'nizey oh, raha ny voamainy akamaroagny alogna ragno hely zay malô izy vao andrahoana amin'izay mbo malakilaky malemy, dia iny avy akeo amzay izy mandevy izy, raha vao hitan'azy malemy dia masaka.